íslenski dansflokkurinn frumsýndi nýtt verk um hvað syngjum við á stóra sviði Borgarleikhússins á föstudag hingað er komin til að ræða þetta verk Sesselja g Magnúsdóttir vertu velkomin takk þetta er belgískur danshöfundur

en hann vinnur það í mjög náinni vinnu við dansarana já það er eiginlega orðin vinnuregla hjá dönsurum og danshöfundum sem sagt höfundur kemur inn hann athugar hvað dansararnir hafa upp á að bjóða innan einhvers ramma sem hann setur sjálfur virðist hafa beðið dansarana um mjög persónulega hluti þannig þannig að það sem við fáum að sjá í þessu verki er að minnsta kosti að því er virðist mjög persónulegar frásagnir þeirra átta dansara sem eru á sviðinu þetta er síðan sett saman í ákveðið flæði þannig það er ekki beint um sóló að ræða þó að hver og einn fái sinn tíma og fái að vera í forgrunni með sinn texta eða söng eða hreyfingu hvað þau hvað þau bjóða upp á enn hinir dansararnir koma síðan og vinna vinna með það tekur svolítinn tíma fyrir verkið að byrja fyrstu fimmtán tuttugu mínúturnar þá byrjar þetta sem svo eins konar útilega við sjáum dansarana koma inn á svið og

setja upp leikmyndina sem er eins konar tjald og þarna er leikin tónlist og þau syngja og

já maður veit ekki alveg þetta er svona smá til að byrja með og maður svona horfir á bardús á sviðinu eins og maður sér oft á sviði núna það er svona ákveðið

ágætt að komi aðeins inn í en í þessu tilfelli þá skemmdi það aðeins fyrir síðan fyrsta

fyrstu frásögninni sem að Sigurður átti vegna þess að maður áttaði sig ekki alveg á því að maður ætti að fylgjast með honum að þetta væri byrjað

þetta væri byrjað og í rauninni fyrsta sagan væri komin en síðan varð þetta miklu markvissara og endaði í

byrjaði í ákveðinni kaos og endar síðan í ákveðinni ró þannig að framvindan varð mjög falleg þessar sögur þær hafa það er misjafnt hversu víðfeðma skírskotun þær hafa já í öllum sögunum var verið að fást

í raun mjög almenn efni

efni sem eru á dagskrá í dag eins og kynhneigð kynlöngun samskipti við sína nánustu og á tímabili þá sko manni leið svolítið eins og maður væri vitni að stundum veltir maður fyrir sér annars vegar sko hvað eiga dansararnir að vera persónulegir þegar þeir eru komnir upp á svið og hvað mega þeir bara mæta í vinnuna sína og

og geyma sín persónulegu mál heima og líka fyrir mann sem áhorfanda hversu mikið langar mann að horfa á í raun meðferðarform uppi á sviði auðvitað er mjög áhugavert að hlusta á annarra manna líf og það er það sem við gerum þegar við lesum ævisögur og hlustum á

eins og þáttinn segðu mér hjá henni Sigurlaugu þar sem maður

á hvað aðrir hafa að segja en þá er meira þá er maður meira að segja frá innan þessa ramma að maður segir frá því sem maður vill ef maður er

er verið að biðja mann og Pieter virðist hafa virkilega gert það þá er verið að biðja dansarana að fara virkilega inn í sitt innsta og setja það fram í listina svo eru líka bara mismunandi

sú kínverska fjölskylda hennar er frá Kína hún flyst til Hong Kong og hún svona fjallar örlítið um þessar hrakningar fjölskyldunnar í mjög áhrifamiklum dansi já mjög vegna þess að fyrir mig fannst sumu leyti þægilegra vegna þess að ég þekki hana ekki og hún kemur fram sem sagt sem dansari þannig að ég

utan frá

líka svo fallega gert

hún byrjar að segja frá og hún segir frá þessari hreyfingu og hrakningum þú ferð

koma dansararnir inn og bera hana um sviðið og í raun lyfta henni og og hreinlega bara færa hana og þá koma þau öll saman í ofboðslega fallegt flæði þar sem allt sviðið er notað þannig að mér fannst þetta mjög áhrifamikið og fallegt svo var það það verk sem ruglaði í hvað flestum áhorfendum það

og manni

maður veit ekki alveg hvað manni á að finnast um þennan dans var hann fyndinn var hann sorglegur já og ég meina hann notar þarna

sérstakan sérstakan tón maður veit ekki alveg sko er hann grilla í manni eða er þetta einlægni

eða er þetta hvað mér fannst þetta sem sagt ég ákvað bara að taka

ég ákvað bara að horfa á þetta fallegur líkami flottur dans og ég ákvað einhvern veginn að taka því þannig þannig að

svolítið athyglisvert að þurfa að setja það í leikskrá varúð það er nekt já

sjónvarpinu og í kvikmyndum er náttúrulega margt svo viðbjóðslega ofbeldisfullt og andstyggilegt og þarna er fallegur líkami uppi á sviði og þó að typpið sé sýnilegt þá er sett varúðarskilti í leikskrá það er svona það er kannski líka eitthvað sem er bara áhugavert við þennan sóló

önnur verk eins og Una Björg Bjarnadóttir og Elín Signý Ragnarsdóttir tekur þær kannski sérstaklega sem dæmi þar hreinlega veltir maður fyrir sér þær eru komnar á svo persónulegt svið að maður

já og þær það er kannski líka

fyrir mig þá þekki maður þær aðeins og þær koma virkilega fram og standa fremst með míkrófóninn þær segja mjög og það er alveg áhugavert og það er eftirminnilegt en þar fékk ég einmitt líka þessa hugsun hvað hvað förum við langt í

og þótt það sé ekki lygi endilega sem þeir segja þá þú veist þá móta þeir það og setja

í eitthvað ákveðið form og það er kannski sambærilegt sem þær eru að gera en já mér finnst þetta bara eitthvað

vert að velta fyrir sér hvað er höfundur að segja við áhorfendur og ég sem áhorfandi þegar ég fer í hvað er ég að gera þar og hver var svona þín

mér finnst

ungt fólk eigi að fara á þetta verk af því að það er sko dansinn er frábærlega flottur hann er mjög skemmtilega er mjög flott þannig að um leið og þau bresta í dansinn og líka þetta með að tala og sönginn þetta er allt mjög vel gert þú veist mér finnst að maður eigi að sjá þetta

með það í huga þú veist að öll list hreyfir eitthvað við mannig og fær mann til að hugsa bæði um formið og líka

takk fyrir að lóðsa okkur um þessa sýningu Sesselja g Magnúsdóttir það má lesa nánar um hugleiðingar Sesselju á

þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl